Este may yë tëm sam ja xi'i tamës yë pox, yë ka'ak, yë este manzana, tsu'ukyë, yë a'ax nyënëmbyë sandia, melon, yë uva, este yë durazno, este yë manzana ka'ak, le'ek ka'ak, maja'adë ka'ak, u'uxë ka'ak, t'saps ka'ak may yë ja yë pero kap dun këxë ñya yaj, ñya yak jëmyët'sambë tyjatë a'ax dun xya'atyë.